سپي د بدن په ژبه او د بوی له لارې یو بل سره اړیکه نیسي او د دوی <hesitation> احساسات څرګندوي. لکه دوی معلوماْ غوریږي یا هم غاپی یا لکۍ ښوريي او غوږونه ښوریي او داسې خپل احساسات څرګندوي او یا هم هغه ځای چې دوی ته د هغه د ساتلو په خاطر باندې خپل موقعیت دی.